Bo kure'ee oo'ore aripu bogi bobogi'ua epaapitee haia uu airaba hukupitee pirio tabeo'uropa pirio airari bisio pita bisio rui'aea boorire rootuui. o piroraba tabeoraea piroraba abaraea rootuui hioko'i ioka tasiia tabeopitee agapee'uopa oirarei oo'ore bohae are eapaa- haaraaroo oiraarei oo'ore bo kure'ee eipaareha ii'aa ii tabiriri, bo tabiri'oo roga'a oo'ore roiraba hukubuu roo'ore Hori'iita airaba pirio airari keararo'obi <hesitation> haia ii'aa ii tabiriri a bisio- hareeroo bisio pita bira roira rootuubaa hioko'i roo'ore Taraioee'ita roira'ara tu'uoaroha oo'ore bobogiro. Bobogiro a bisioea bisio, aarei birabiraribaa aarei o hurabaa eipaa'oo- eipa'oo boorire kapuko'opita boorire bo gi'asi'ii haia bo hapui ha ii'aa hioko'i ii bogiri a bisioea pita aarei epaa- haaraaroo eipaareha, bo tabiri'oo bo parusuu o parusuu'uopa hioko'i bo ariabuu haia bo rootu'oroarei Taraioee'ita.